<hesitation> Da mialatsiny reno fa da fomba gn fo mafana moa gn mampitsaratsara raha ka <noise> tsy ra avy am-potegna aby ra tsaraitegna regny fa henany zao moa k fa- mba- <noise> fa mba manitsinitsy da izay gny engeko anao io hialako tsiny.